Awɛɛkǝ we yáa wɛɛ mɨ wɨkaakpǝ wǝǝ tu ruŋ tu nyɩmaasɩyǝ née kpii rɨ wɛlɛŋrǝ wǝǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ akaakǝ awɛɛ lö otulǝmɩyǝ lö otukpiiyǝ tukpiiye e le kpii kǝ́ vǝ́ nɨŋ e le kpii tuwǝ wǝ́ wɨ la cɩɩ naawʊrǝ la sʊʊ le kpii wɨ wǝǝ oturu rɨkɨsa e leh yee nɛ? A pɔrʊ yɨ ǝ tɨnɨ aɖɛ rɨ kɔsɩraa ceŋceŋ a la láa pɔrʊ ǝ mɨŋ tɨnɨ fɨ rɨ kuluwǝ we le jisɨsǝŋrǝ pe fii rɨ juupǝrɩmatatǝrǝ a lah wɛɛ yɨ rɨkɨsa ǝ lǝ́ǝ fɨ tʊwɛɛwǝ mɨ; mɛŋwǝ kǝ o lo ko lä kpanɨwǝ sa ǝ lǝ pǝ amaa o lo ko kpanɨwǝ a ka wɛɛ rɨ a la tʊʊ mɛŋwǝ e le kpii rɨ yawayǝ wǝǝ oturu lö otuyǝ we ya cɩɩ lǝ̈ ǝ lǝ fɨ e le kpii rɨ yawaa a lah wɛɛ kɨsa vǝ́ nɨŋ a lah wɛɛ wǝǝ pɨ láa yɩrɩ otui le eyɨ we yaa cɩɩ yɨ ro yɨ lǝ ǝtɨŋpǝ pa wǝ́ ǝ lǝ fɨ yɨ o lo coŋ e le kpii rɩ mɛŋwǝ wǝ yée yee wɨ kaaamɨ otukpɛɛmlɩ oturu ǝ lǝ fɨ yɨ o lo coŋ e le kpii rɨ mɛŋwe a láa wɛɛ e kpii tʊʊwɛɛwǝ rɨ kɨkpakǝ we sɨsǝŋwǝ a wɛɛ rɨ dɨreerǝ a yɩrɩ kɨkpakǝ le dɨreerǝ kǝ́ e le kpii a ka ŋ sʊʊ naawʊrǝ wɨ le dɨreerǝ we la afɛɛyǝ alɛɛrɩye ya cɩɩ e le kpii tʊwɛɛwǝ a wɛɛ yǝ ǝ fɨ lä akaakǝ o mɨ nuku a mɨ nʊkʊtɩ nʊkwɩ nʊkwɩ nʊkwɩ nʊkwɩ a mɩ wɛɛ dɨreerǝ. we paa kɨ kɨkpakǝ we kɨ paa pa yɔdɨreerǝ wǝǝ ǝ lɨŋ mumu a mɨ nʊkwɩ mɨ okopiyǝ sa oo a mɨ wɛɛ yɨ rɛyɩ rɛyɩ rɛyɩ paa nɨŋ mumu a nyɩɩnɩ akaakǝ rɨkɨsa vǝ́ nɨŋ e le kpii tʊwɛɛwǝ a la wɛɛ dɨreerǝ ǝ tɨ e kpii tʊwɛɛwǝ rɨ akʊnɩkʊnɩyǝ e kpii tʊwɛɛwǝ rɨ akʊnɩkʊnɩyǝ a ta akʊnɩkʊnɩye a wɛɛ sɩsiɛrɩ duturǝ ɖi akʊnɩkʊnɩ wǝ́ yóo co nawʊrǝ yɨ ŋ kpii fɛɛ ariɛyǝ yée kpii wǝǝ nyɩmaasɩ la wɛɛsuurǝ lǝǝ, <hesitation> kǝ́ nawʊrǝ ɖo co lǝ̈ wǝǝ fɛɛ yóo ko yɨ ŋ ru wǝǝ ǝrɨ kʊnɩkʊnɩwǝ kɨto vɨ nɨŋ mɨŋ a lah wɛɛ kʊnɩkʊnɩ e kpii tʊwɛɛ sɩsiɛrɩ a ta yɨ a wɛɛ sɩsiɛrɩ kpǝkɨ kpǝkɨ kpǝkɨ kpǝkɨ kpǝkɨ kǝ́ vǝ nɨŋ a la wɛɛ lǝ̈ akʊnɩkʊnɩye a la lɛ wǝǝ a yɩrɩ kɨkpakǝ we lo onui le enyi onui lo nyukpǝ sa mɨɨ e kpii tʊwɛɛwǝ a wɛɛ mɨ kɨkpakǝ we la pɔɔlʊwǝ a ta e kpii tʊwɛɛwǝ a wɛɛ oturu e le ci e kpii tʊwɛɛwǝ rɨ kɨkpapoŋpikǝ we kɩɩkɩ kɩɩkɩ a la ta kɨlo kpɨlo rɨkɨsa a la wɛɛ kaa wɨ ke cee wɨ ri peŋtewǝ oo wɨ ke cee wɨ ri takpuiyǝ oo wɨ ke cee wɨ ri paŋtalɔŋyǝ oo kaa wǝǝ e lée kpii tʊwɛɛwǝ a wɛɛ a nʊkʊtɩ rɨ mɛŋwǝ lǝ mǝrǝ kǝ́ va a le yii wɛɛ a la lɛ oturu ǝ lǝ fɨ e le kpii rɨ mɛŋwǝ e le ci a saka a pɔrʊ kɨ lǝ mǝrǝ kɩɩkɩ a saka kɩɩkɩ owuru kɨ e kpii rɨ mɛŋwe a saka a mʊʊrʊ ǝ fɨ a fɛɛlɩ kǝ́ pɨ láa wɛɛ mɨ akaakǝ wǝǝ oo.